Nuqa munayman kananta turismo nisqa chaymi wakin kuna negociokunata apamullanmanpuni imaymanata artesaniakunaman mikhunavendiq kunaman, hotel kunaman, transporte nisqaman imaymanata apamunman puni ña hina escuelakunawanpis ña hina ONG kunawanpis conveniota ruakunmanpuni sumaqminkanman